Injo nakke wattungu tulolo i ja, mainga na paongang ammaku angkua injo buruknea na itte battu pertama battu ri totoa na rolo anguppa battu ri ata bakea nguppa battu ri ata lallasa ri paka siri'mi intu si pammana nguppayya battu ri ata lallasa ri paka siri'mi intu si pammanakenga na jari na ni usse memang mi ntere pakua pammanakkang a inni bahine punna pammanakkang karaeng ji ballo ji intu, punna ata lallasa ouh ako'mo kodong <laughs> ka siri-siri jaki intu bela kedua na ni hoja intu sipanna kedua intu nani hojai sipa'na mange ri tu toana atau ri tu maraeng a haji ji ka atau anre, annguppa ka gassing pare-are lampa ri totoanna nampa ku uppa todo gassing na heseri ji ampi balla na ka injo mi na paka sessa jaki gitte punna anjari burukne jari nakke ku itte memang mi nu ballo inni sipa'na, jari kitte inni bahinea sampang rie allalo sisse ta dipasengka i ka kunjo minjo na ni nilai tau a angkua nu haji ji ndeke'e sombere jaki tala bangka ji ndeke Jari punna ballo pangitte na taua mae ri kitte na biasa rie burukne akboja-boja mi nu kulle na panjari bahinenna gitte mi i na jo'jo, a'bangsa siampi balla ta rie kamanakang na ka, anak na urang na ka, gitte mi langsung disakbu maeng injo biasa na suro a ammaku appiajara appallu ka injo todo na itte matoanga ka punna tala macca ki a'pallu apa na-na kanre anak a jari gitte inni bahinea a pila-pilajara' ki a'pallu anguppayya tala macca ki a'pallu nani buntingi ki, sessaki intu buruknea, apalagi ka kunna gassing na malli pantara jaki ballo punna lohe ji doekna burukneng nu na gitte inni ri kamponga pa nguppang doek a nu sessa ki mingka alhamdulillah ganna-ganna todo ji iya